Ndan kon ngud xlyena, xanak re ngud xlye le nzo palad nazena lad- lad lakoz mbes men zyaze poley za nzoy benta zi men ndyeba na ndye nedba zya za nzo zanak sandi, jwa'na nzo lud zya nzo cho nija nzo bdoy nzo re pa nkexenxa nkenuxa yo guz re bdete palad yera pa tya nzo re ngud xlye za per le tant ndey ze tolo mchen xaza uu naya na nzoy no re meloa' nzo re sandi nzo papaya nzo, nzo koka nzo tod re jwa'n nar klas ngud xlye nzo lad laba na mbay taga ndyekey za ndiay thib jwa'n nzimen xanak treya did re ranch gaxre re pro naxtemen pola za nzo zos jwa'n ndole- ndole lim ti' ma zib ned lim ti' mbes xa lim- lim chix lim, lim ya nzo sos zyasa nzo ro yoba nzyasa nke nuxa yo nke nuxa ngobinxe pa naye pa mbte re gabmen jwa'n yex lima nkenuxa. Nke nuxa ya papay nkenuxa nxenxa re bteba re nzo re ya papaya, mbay taja nxenxa re- re ya limon limonaza ta ndetey xis za zarza mxenxa ya lima limon taja nke limon ee nke lim nke drax pur ndrax blas nda ziba nda zi pa thi yo popa palad zi len chan men ryd ndabla asta nawue ndrax ndo per asta asta ngon yaba asta nxas yaba tan ndo ngud ngencho jwa' ngud yiex gobabo ngud jwa'o gabo kuan linuy nguda taj ndoy ba per ndo ngud nchamen jwa'n lepa nya ngud ndo pur ndrax- ndrax laztuba per zya nzo ndrax buenza per ya na yezata ndrax nayana ndolux re jwa'nana nzoy per pur xa jwa'na nana zya nzo jwa'n ndole go byol per nzo ho jik na nzo re nxel re len yal na per ñe nzo re jwa'na re yej go chele re jwa'na ngenumen mbay nkemuen thi jwa'n ndole nxen- nxen per jwa'n ndole din yed mbes men Asta ben xomod ndole jwa'nayana per jwa'na benta thi dis yeda mbes remen goxa nzo toz re jwa'na pola per nayana mbre re jwa'na mbluz pur jwa'n nchamen re jwa'na re ngud xlye mbay naya na ndyebeina pur jwa'njwa'n kuba xenak thi a lad reya ya na ngeltra re lim re anta nzo duy tij- tij poba nzoy xa ndraxa na ngena re ndrax pur ndrax laz nzo pur jwa'n laza jwa'na ndyabe manzan ndyabe re plopa re jwa'n ndyabe re're jwa'n ngud xlye re plopa jwa'n nzo re ngetem xenak re manzana re- re traza re durasno mbes men re- re jwa'na nar klas manzan nar re klas mandarin re- re jwa'na kakahuat re mbuno re ngud xlye nak re jwa'na ncha menza a jwa'na za nzo nayana per re jwa'n mbrenumen pola mbre re jwa'n ndolux tya mas nketemen ze pola re- kakahuat re na njwi'men jwa'na nxyen re nancha mbay nanzo lugar por nke emxa jwana nzo lugar nawue nda jwa'naza jamaika na jwa'na na njwid' men zya nayana nzo jamaika na. Nzoy re pa nxenxen re pa nazeba re la koz re oo nzo soz re jwa'na ntozey nlyrzin men tamarin nu tamarin taja jwa'na pur jwa'n na yo ta na ze nak naya pur ya pur jwa'n pur ya na luxta re ya jwa'n ndyob prob ya mandarina, taja nzo thib neda choja re jwa'n- jwa'n jwa'n nchagamen nzo per nzoy na nzolo buenta men chele re xenak re melon xenaka xomod ndole prob thin ned jwa'n ndole lo'u jwa'n mbay lo'una re or bix na nzo lot jwa'n ndole lo'u naya mbay le pola za nzolomen lo'u uu ga po ndob thi ya ba gab lo'u ye lo'u anta nawue ndye lo nchamen lo'u mbay naya na nzolod re or bixa lo'u xen kuan ndole lo'u nayana, jwa'na ndole zapote pur dixtil za zapot ndole zapote negro mbes re xa ndole jwa'na dixtya nayana pur re jwa'na nzo nayana per nayana mzi re ngud nzo nayana mzi re jwa'n a masre nzo na nyedramen cholerana masa nayana, mney.